<noise> هسألو عن بدايه -مسيرتو المهنيه في الفن-و ازاي قدر يوصل للي هو فيه حاليا دا-وكان قبل ما يدخل عالم الفن كان بيدرس ايه او كان بيعمل ايه- في حياتو عمتا